Kua̱ sá ku̱naia chu̱ xi betju xi jñúba̱ xi kuine̱, betju sá ku̱nia xi chu̱ xi fíóo̱ xa̱nda̱ xi fíóo̱ne̱ kua̱ nkjín jku̱ya chu̱ xi matsíjien xi jñúne̱ kua xi chu̱ xi fíóo̱ xi xa̱nda̱ba̱ xi kuine̱ kua̱ sá ya síjua sá yá xa̱nda̱ba̱ne̱ kua̱ mijin ya chúu̱ba̱ xi kuine̱ te̱ku̱a̱ mojengi xa̱nda̱ba̱ te̱ku̱a̱ ya̱ sakundíéra̱ne̱ tsubáne̱, kua̱ xi betju sá ku̱ni xi, xi, xi tsúra̱ne̱ cha náxi̱ne kua̱ ya̱ matsíjien sá ku̱nia xi jñúne̱ kua̱ kjiniena chúba̱ne̱ kjiniená ñanga̱ts, nkjín jku̱ya chu̱ xi betjune̱ ñangátsi xi chu̱ xi bakira̱ jínná ñangátsi nga i̱ke ikjín jku̱ya chu̱ba̱ betju xi ku̱a̱sín ya̱a a̱ndé kámajñúne̱ kua̱, kua̱ ñangatsi jku̱ya chu̱ne̱ xi kjindayá sá ku̱nia xi jñúne̱ kua̱ kjindayá sa ku̱nia xi tsúra̱ xi jnubá xi ñangátsi kua̱ ya̱suá ya̱a kjindayá xi jnubá xi kine̱ kua̱ tsúyasuníra̱ne̱ ngaa̱ ngusu tíba̱á ti, timíncha chúyasúna xí kuine̱ sá mísunú xi ku̱a̱n sá mísunúne̱ kua̱ ku̱a̱súsín kuisu kjúáa̱ni stíkíndíésúna xí kuine̱ sa ku̱nia xi jnubá xi xi ki, xi kjindayású jnubane̱ kua̱ a̱ndésú káma ku̱a̱sín ku̱nisa a̱ndé machuyannane ngaa̱ tjin xí ku̱a̱nne̱ ku̱a̱síntsú xi mi̱e̱jcha xí kuine̱ ngaa̱ kua̱ ku̱a̱sín, ku̱a̱sín sú ndieyára̱ xi kuine̱. <noise> sá ku̱nia xi xi ningubá xi kuine̱, xi ningubá xi kuine̱ kua̱ xi ningubáne̱ betju xi jñúne̱, betjune̱ kua̱ ngaa̱ ya̱su sákurá sá ku̱nia ngu chu̱ne̱ sá sáyanúu̱ sá chi̱nga̱, sá ndi̱ja̱ sétáñúnée̱ kua̱, kui chu̱ba̱ne̱ kjiniera̱ne̱ batsjíé jinráne̱ kua̱ xi fi batsjíe jinráne̱ kua̱ xi saa̱síén káyaña xí ñané nga kákjiniera̱ne̱ kua̱ xi fechú xi jo jyán ni̱tjin inda inda ku̱a̱sín ku̱nisa te̱kje te̱masú ski̱ni̱e̱suníra̱ne̱ kua̱ kisu kjúáa̱ni nga maxkíénsu xí chu̱ba̱ xi kine̱ ngaa̱ kuisu xí ku̱a̱kjúánba̱ kákjinengisuráne̱ kua̱, kua̱ nga i̱ke ku̱a̱súsín, ku̱a̱súsin ku̱a̱sínsú síku̱ xi kine̱ sá sá ike ya̱sú nga ya̱suá ya̱a kjiniera̱ xi chu̱ba̱ xi kine̱ a̱ kisú ngaa̱ jñú betju chu̱ba̱ xi kine̱.